Na kjui sendaxu rusen a chaguau nia o nesu ng <hesitation> ixin o nisu ng'e nchugu chuku nigurunda'a gurundan nchia tha'a na ja tju ke lagu komixin' ba guya nexina ndithu jina thinge banchia neba ngendia ku kun nch'es chithe para ti thakeni nguji nguji tse o nisu comida thi terugunda chunda nig <hesitation> ixin'.